Miye ma wu aza okwo nu zhi nga miye ma wugu yi ku kala yazhi ya zhi knu knu nya bwayi yika kala ya za yan bwuyi toge ya zhi zhigu sai asa sa tiyin ntukwo tin nge oyen na sakwo sasa tiza kwo ta ku za gyn nha laka ha za shi nhoi, ya pmi ya ku ka yaku ya bi fi nba, nyaku yabi fi nba aba nyi zhi nayi yito bo je zhi nsa su bo oya byibo zhi yi zhi yibo mi nsu ya za shi nyi-yn aza ba sa sa tiyin yibo ka shi yasa sa kpeba bato bo je sasa kpeyin kwo zhin oyanu nmiye maga ze ho zehoyi kwi zhi oyan omna ku ga oya zage aba yibo zhn gye yito zhilo bon ya kuka ya si oyi be oyi be kwalo nabei gyi ye ye ge oyi bye kwa la pata fimi ntige oya byi to wo yi bye lo yikwu obye sisi nu ze oyi be be sisi yi lako ze oyanu yi li ayen chei yi si nche kwo bega oya yan gyi yi gyi ye to yelo ya gyi oyi bu gyi aya gyi nya byin Yagyi oya zakwo bo shi yi nchei yila yelo ya shi oya bilo nbai san u ha sa obyi yagyi ye obyi angue wo to kpe ya na dada lonu oda gyn lo wo dagbagyi obolo hogye byi gyn wo da yabwo lo nu wo didi yi yi gyi yilo nana osagyn kwo lonuyi ku awye cheya zhi abo ba zhi abo highy ya wu abyi n kwo nu zhin obo hy hy yawo ba oyi yi zhn bo za mayi ya zaza nlodo ya che wye n zokwo sanu nda bo tu nfa kwo ba zhn obyi wa tu pa ama oda to tu lon obyi bo zo nwu nana walo ofe gyi halo hagye oda dna wo zhri obonu kwo to bo bma wa zhn obyi kwa gye we woto kwa gye we wa gye wodada she nwa lo wo tu g kni buyi n mwa, obyi kwa gye we woto wade wo gye wo ya dna ga chan woye wa lo wo tumu nwunana yilaje zolo yatmu sheye za kwoi bo zhn ba zhi abo nnabayi nyi ba ba hayi ye ba ba kpe zhi nsu oya bi nya zhi abo manayi nya zazadna zokwo ye ba gye oya byi bugyi ba mwa nzaza i awye ga nya gye yi kwo kwuyi zo awye go boda boto zhapa na wye ga yi she ba be nwun nge ya zaza nba yiyi yi yin ge yila kunsa kwo kwo yi oyi sai kwo la ga wu ya ladu osa ya kwo yi boba yafiba gyi ba wye gba bo noheyin Oya zakwo bo zhn ba mwa sa ndu yi oya za kwo bo zhn ba sa ar oba yin pyi ba ku banu kafi obowo oza lafi ama ha yiye yito sibasa lon oza bwa oya bwa n gwawo cha tun awo oyanyi kwo lowo zhn agye aba wo to boisi wola si atige yita gya yan lon nkwo bma meyi ma yi oma agbagye je vna tu na yikwoi duna nuyi du na nu gbayi, nnasamagyi nge yila kukala yajezolo osa wye yaku yeshi aba wye nya zakwo akur yi nnaba yi ba zaza chewo omiye ya kpeye okwo nunu yeje ze loyi kna nu yaku gbagyi kunu yaku kpe yaku gbagyi za za yaku pma yiyi ngba gyi gumei ya kwo pmayiyin nyi ba zaza osanu yi zaza akpe yi ya abe zhn aye gaskiya abede gbaizanu abu zhn aye obo manaj zhn bo abe da gbayzanu aga gye gbaiza ta gyi za fi nhayiye nhoye zagyi fibo hebe da gbaizanu oyan m ye ma gayi ge yaye yaku awyegadeye kpeye ya jeze lo abo yi kpayi yejezelo abo kwo kwo yi naba yi nazeya ba biyiza abyi nsu nba bomi ba shiyi oya miya yekpe ye na jeyo okwo nunu